Mi nufa, kuma efa ɗye ɓe dami gbma wa ofa ɗye, yi mi yna, ynaɗye zhilo ɗyegoi ɗyegoi yiga bwa yi ɗyi kuma eyna chey nɗye yi nu yna. Yi nu chewyi-yi nu-kamba, yi-nu etsi, yinu-rogo yi nu dunku kuma acikin a yna hna lo ɓa zhi ynaɗyi ɗyegoi ɗyegoi, ɓa deyi wo zhi ge nɗye yi go, yi snu pma ge yi snu, yi snu a be ge yna, so, ewori hna lo, efa ɗye hna ɓe ya la ma la dna e yegu’ o saboda ɓeɓe ye’o yi shna sanh kuma he kpeko ynari, efa ɗye yi nu yna wo gni aza mwa bare e-wo gni aza mwa bare e-e nigeria ɗye ɓe, so ya yi ɗye ɓe yi yi snu ke yi gba ewo lo. Yi kpa ya, ya iyari, yi kpa ya aza ge-de ya zadugoi, ko wani sasale ɓwa yna ɗyi ɓa ɗyi nwbo wo sni ɓa. ba ke ɓwo ɓa snu ɓe ɗye ɓa ɓa yna. Shna eɓe mari mari nyi. Kuma, a ɓe chef ye eɗye bmayi snu ɗye goi dyegoi yna. Ko wani sasabe ko amula ɓ ga zhi a-l-kni-ayna dyi dye hna do do a snu pm age, ga yi ebwa nu a kni-a snu pm age e ynadyi shna ɗye enyi nyi a gna wori hna kni… A snu’ pm age, ga yi rogo nu a, ke, alo—alo nyi, a sho, ke a finuwna a snu akpige a snu, ynaɗye gi aza a ɗyi, gayi chayi nu, adu guna, ke, a wo lo inji ge, ase, a du chenyil, ke, a de na tu, agi agyori ɓa ɗyiko zaza ẻ ɓwa lafla zaza ɓya ɓyira lafya, so, aɓe ɗye snu snu e fa-ɓe ɗye sa efi ɓe ga dayi gbma ko wani sasale yna, ynan <hesitation> a, a cila e efa ɗye yna lo, yi snu yi snu be, yi yi ɓe doyi yiga snu yi che ɓwa gnado ko yi gnu ynatnu, ko yignu ynawo, alo, alo bnado snu zado yi bade ge alo ale bmade snu alo ale nu giwo, saboda esugo loozhi, wa ɓwa yna ɗye hna du, shna he ɗye ɓwa yna, ke-a kpa nyize ɗye re eda zaza gbma dodo, aga ku amishoza, alo alo bma he fa ɗye nu ko dodo aku salsa alo bna he fa nu, kuma duka hega yna dyi chni ha snu nɗye eɓwa ga yeb hega da enyi si de bida, hele gi aza aɗyi ke nubo e sni kes ɓwa kalla ade tnu tnu ɗye hna snug e elo byebwa ɓye ɓwa. Eyi’ pypo kuma, hega kpe shy’ o he nufa ɗye hnan aɗye ji shna eɗye he ji ɓwalo nyi kuma e zaza ye agna ɗye woyi ɓwadon. Hega he ɗye ɓe ji du shna hega ɓwa snu yna, he ɓwa snulo du, tun tun duku ɗye hna wosa ga tsi, he, azaza de kpe shi’ pyi m, he laga helo helo kpma go yna shna shna ɓahe, ko a kuma abi he kpma. He zhi ɓa zo kpma he pmyiye ha shi-ha shi esa zhi ɓa yi’ o hega chigbe sii ha fyo, kuma ede esa de yo, hega do-chigbe si kuma ɗyi ɗyi nyi nyi, he la-fyo-hega zhi ɓa ɗye shna duku ɗye shna duku ɗye yna ɓaga de ɗyegoi ɗyegoi, helo gni go ge sa dodoyi, ko ɓde ɗye ma hega logo ɗogii gbmari, achni-a-a chnibe a gi he, ko dubu yna wo dodo dubu tna-nyi, sasa e sigem yna hega wu ko duby ynatnu ko dubu tnaba. Amma ɓore lo si ammat ynaɗye nɗye eza ga tsi, yna yna a dodo a zo ka ɗyi, ga yi e enyi nyilo nu, ewyi nyi hega ɗye, ɗye heyi wo yi hega moto la al aba dye bu, ewu ga yem, ko eknu ba, hega chni aza, helo ka go’pu aga go’pu zo ka gibe, nɗye ha chni wyi ɗye hna bo he ɓye kna rim, hega da, aza chni aga lo ɓma he ɓye azhi ɓa ɓma he bye, keha ynaɗyi snu gi aza ɗyi, azhi ɓa zo bye hega da ewo chin kuna hela da chigbe si hebe fyiwyizhi ɗye hna, a ɗye wa ewyi ɗye hna lo pa-amma, e ɓwa yacha agalo fi chigbe nu mwo, he ɓwa bye nini Wo he ya dugba fi nini de esagoe hega filon go ɓun yacha, enyi ga pa, hega ya atsi-ko efye, efye-gbmari de babari yna ha chigbe ɗye hna zo fifi yna, ebe a zo yna. He wyi zhi ɓa pa shikena, he zhi he de chigbe dodo de yo ayi wori ɗye 24d. Wori hna wow u wyim, wo ɓwa gbmango hna kna kna wow u hega lo la si la da fyo, hega zhi be ɓa ɗye ha wyi hna ɓaya knazhi mari mari, hega esa gi ɓa, ɓa, ɓa’ ɓwa gas nu jijijiji yna, ga da he naye, zaza gadu wa-kai, ɗye ha yna nu ha yna nu kuma hega zhi he ba enyi ku ɗyagoi ɗyegoi shna dye kamata yna. Kuma ha enyi kulo pyige ynaɗyi a zhi he ɓwari hna a. Gayi <hesitation> rogo nu, rogo nyi yna, abwa wo abwa wo go kpma du, ke a fi-aga’ go kpma hega wo kpachi ɗye yna chni hela shi, ha shi, ɓa zhi, ɓa kpmi hega la, nɗye ha fi chigbe n he fafa de eɓwa da zugo, ehe zhi ɓa zofa hega ɗye du ɗye ba kpmi mari mari he ɗye esa de ye he chniɗe he fa wozhi e lo ɓo ba. Zhiba zo mwamwa hega ɗye ɗye fnu ɓawuga zhi du mari mari. Baɓe ga da he ye kuma ga zhi w ache fyo, ɗyegoi ɗyegoi. A zhiba snu se dmi ɓe zni ɓe lo ko ga ɓwa eye gbmari selo sele la sega ɗye ɗye a che fyo, ɗyego-ɗyegoi a-kna helo snu ampanyi ge hega knu hega ga ɗye nu-ɓwayi gbma gbma hna. So, ɓeyi mi kpeko ɗye yi snu eyi pyi’o ga da za gbma yna hna, azado a-nu nufu-nufu kuma, ẻ zado, eɓaza wo nu nufu why because eza snu waga gna ɗye-nufu, ɗye hega nu he ɓwa wo chwna efye gbmari kuma, ha chwna efye gbman hna eɓe a zo yna. A ɗye ya da gna aynadyi nyi na be, ynadyi zhi e zhi’o mwamwa ɗyegoi ɗyegoi. Hega gna ɗye chewyi nu, heyi dnapma be, ha dmiba he nu n shna ni ɓe ɓwada bya bye, hega ku aza lo ge, alo bmahe dna pa ɗye hna nu, ko a yi, tsnu yna tsnu tsnu, ko, a nu se pma aɓwa zonu kehe tabwa zhi he pma, he ta bwa zhi he pma, elo ɓwa efye, ko yango fye woshitu-gbmari heyi’ woyi hega chigbe si he la fya, ha zo fi fi’ yna, nɗye he zhi ba de yi won ga hega ɗye kowani sasale he chenyi zhi ga la yi chacha hari ba to nubo kuge ɓa to ynage snu, hezhi he ku aza loge ale debma gbe kuma saboda ko he dna kna ri he gbe, a snun, se hega eza la wo lo bma he snu, ha, azhi ba zo gbe kuma hega do aza chni ko anyigo za gab ma he du, ale dewosu ko he chni mashi azhi a da pye zhi he pyi ge, azhi ba zhi’ pyi ge aba taba zhi’o-ata’ ɓwo zhi’o sa adde hegi ɗye ko ynaɗyi yen, he chniɓe zni he to gi alo njige a snu yna ge, ka a tuna a ɗyi.